मैं जे जानवर द्येखि सबसे ज्यादा डौरदूं, स्वो चि गुलदार। जेते हिंदि मां लैपर्ड और तेंदुआ वगैरह ब्वोलदन। त ये ले..किले कि हमरा उत्तराखंड मां जगा-जगा आजकल गुलदार छिन लग्यां। बहुत लोग मल्लिन गुलदारुंन। यूंकू क्वे भी उपाय नीं चि हमरा सामणि। गुलदार क्या व्हंद ब्वोल्दन कि ये जानवरे भूख कभि खत्म ह्वोंदी नीं। तेते ओर चेंद, ओर चेंद। त ये वजह से मैं गुलदार ते द्येखि ते भौत ज्यादा डौरदूं छूं।